شیشا سبھے اپݨوں ویکھن، کمرے نوں سندر بناؤن، روشنی وداؤن اتے کئی وگیانک تے یوگک کارجاں لئی ورتیا جاندا ہے۔ جویں پہلا، پڑچھائیں ویکھاؤنا۔ شیشے دا مک کام ہے، چیزاں دی پڑچھائیں دے کے ساڈے اپݨوں ویکھنا۔ اسی اپنے روپ، وال، کپڑے آدی نوں شیشے وِچ ویکھ سکدے ہاں۔ دوجھا، سجاوٹی، کار، مکان جاں وپارک ستانا وِچ آئینے جاں شیشے دی ورتوں سجاوٹ لئی ہوندی ہے، اک کمرے نوں وڈا اتے روشن ویکھاؤنا ہے۔ تیجا، روشنی دا پرَبندھ، شیشے روشنی نوں پراورتت کرکے کمریاں وِچ چمک اتے گہرائی وداؤن دا ہے۔ چوٹھا، سرکھیا، کجھ معاملے وِچ جویں کاراں، کار دیاں کھڑکیاں جاں آئنے والے باراں شیشے سرکھیا لئی ورتے جاندے ہن۔ پنجواں، وگیانک تے یوگک کارج، شیشے دی ورتوں تصویراں تے فوٹوئیں لئی اتے روشنی نوں صحیح دشا وِچ مولّن لئی کیتی جاندی ہے۔